Thigu thjala ya la tsithon thi ching'e ba la tsithon ngee thi nthia chiyango nda thjen thean ngaxiin tsinga ba xra nga thi chika chaan thi kagañan cha'an yaa tsiring'exin thi ch'ee ba nixin thigu chixinthokjen nila ya nchigu lantha thi thexin thi thi chia thi chi yaa ajan nena ntha jnujnu yaa chitonxi thi ching'ee ba cha inangaa kon xela yaa ndala xra chjon the xra chjon tsii th'ee ba xra ng'ee thi thinu tsjithja ba nchrichitaon ba yala mi xra tsi tsi xran githi ching'ee ba tenga nindaa <noise> thekjan kuxru thekjan ngu xela la <noise> ntha jan kajan sithe ba thi thi ku thi ku xethjokero ni naya la tsii tonxi thi nin'en kun jane nena tsituxin nthaa jan nena kayaan jan tsingu jie ba tayaa ba yaa thi thiau ba thi chingi cha inaangaa kuxeela thi thi tsi thigu tsi ring'exin ngaxiin ch'engu chja nda n'en jan nthajan thi xra tugua yaa ixen ba yaa ring'ee xichjan jingu ji konla laringi nche xra thigu thigu thigu nguxenche rosen ku yala chinche na gua thuye ngee thi chje'e nena ngui ngujin thi thjoayan tsi nchen na ba thi ching'ee ba la yaa ringexichjan ba.